Biby madin̈iky àby irô ndraiky <noise> misy ôhatra katsatsaka, vitsiky, kalalao, kadradraka, milipaty, skôrpion, sababaka, môko, py, lalitry, kijeja, fanenitry, raha jiàby ren̈y.